آخر مغامرة سويتها كانت رحلة تخييم في الجبال، روحت مع مجموعة من الأصدقاء وكان الجو جميل والهواء عليل، استمتعنا بالشواء وحكينا قصص حول النهر، مغامرة التخييم كانت ممتعة لأنها كانت مع أصدقاء مقربين ومن زمان ما التقينا وسهرنا وبعدنا عن جو وصخب الحياة اللي في المدينة، وك- وكانت جميلة جداً باستكشاف أسرار الطبيعة.